بصراحة كل عمغ كان عدنا بينو شغلات حلوي وشغلات سيئة فيعني تثبيت امر محدد صعبي بس اعتقد من كنا صغاغ احلى كاعمر يعني تقريبا بل الثمنطعش سني كان كلش عمر حلو وويحد توتو عيوعا ما كثيغ واعي لهل الدرجة حتى يفكر كثيغ وينزعج.